Nokoussou alla gana gna, anganagna léndou ndiakhé, anda bané kita wo, anda filo kita anda siko kita agna léndou ndiakhé, khara ngana, bané kéyimé kita, bérké nŋey. Allah gana bérké rey, angana wande rémé sou wori tane ana khanou da lémé kéya. Angana wandi rémé sou wori tane ana khanou da lémé ké ya. Antina ndéyssan, wandi rémé ké fay rek, aga ké golé débérini i mah da, wala ga ké kérémou khode wala ga ké yigana, nlémé ké khagagni agni kéya débérini dé, nondono ana khana nthio ndomé, akha angada wande rémé khana nthiondomé gnata, agnay kha lémé mokho gna. Antakha khone fofo, antakha khone fofo. Naraga tane kom malinko béni ga golignaŋo da kom ikha guili, diamanou gna igarini goligno da, oga <hesitation> golé nkinéy igua golignaŋo da. Afo siré nŋey. afo bouré nŋéy. Angari fo sité kita rek, anga méléy rek, ay gnana kha nkhalé mokho. Kha i khathitade dima ngana kigné, angana mbour dounŋé ké angama sosse, anda lémé mbourouni nŋa andi sossi léy, anda wori fana, agari wori fila, sika rek, léminé ké yimé ntakh resspéné, atina ké yakharé dé, sara bouré gnani, ayiguéni nŋa, passke yiguéyé ni mané, anŋe mbourou ké sosse anŋa yigana, anŋa kina lémou anma kina kénŋa, antakha lagana sara siré. Ba paré agana daga an nthiokha mpo nkha, an ngolé nkha, antakha siré débérini, ankhana tokho diréné koy wande sakha bouré an tokhono diréné koye amagna agna koundou, abogou koundou, or keu léminé kégni sirone dé, agada anké sara yakharé téré kilé kébé wori, kégnani dék kégna nthigui akhaga yilé falé, passk an nkha ga siguira mpaga rek, yakharé angana nthiguira mpaga, a lindou diakho angui gnana mokhobé. angana wande khalé gna koundou, rek an téla kha ongana wandoou ndiakhé iyébé iyébé iyébé iyébé rek, an nkhalé an <hesitation> a bona makhaya ana tokho koussounou, anga diréné anagni kha, agnama nthiguira mpaga. Nké ké ndi golé ké wori koundougna. Hummmm akhoté gnani dé, akhoté gnani dé, passka agnani golignaŋa wo guili faba, guili kinkaŋa wo, angana goligna, golén ngolé, kén ngolé ya khénaŋa dé, ana khénaŋa ana khénaŋa lémou, ana khénou khara nkissimérou, passkeu goli siré khéyé gnane dal, ngari wori mokho bédé, goli siré khéyé gnani, goli siré nkha, ankha ankhana khéyéna an nka gna anda na daga kina nka. Angana goli goli débéra mpaba nka ŋa rek, anda télé nkina nka ŋa gna, ankha ga daga nkina nka ŋa rek, alantakha bono, khara ngana bonéyé gni no, anké gnimé diate khoté ké, ala alay soro nthirono do dou baté, passka lay soro bouroukou alay khili, passkeu séré ŋa anga siro, itakhan nkompé nŋa rek, anké nga fofossou débérini. Ini dou yakhanaŋa, akha i kha gana dou yakhanaŋa ta i khani fo siré gna débérini, an zirnatane kaké sou nakhoss siro da mbaté. Yo koundou gniméyane, fétéyé yogoyo gnana, <noise> anti gnana khonakhou, alla nkitini ta khana fété, kha gana fété kha, khay mé khibarou moukou, khay mé khibarou moukou, ay kha mékhibarma na rémou fili, yougou, rémou fili yakharé, anata ndanŋa wathia kén kom lomounou kou lamanou gnani, sébérini wara makha katiga khorono yimé, igana khoro, passkassou séfé gnani gnamana dal, igana khoro esskeu angui kininŋe, akhanati lay kinanŋe causissioni nkama. Causissioni mané, ankha gana yakharé bé tana bé woutou aganagni yakharé ké laga lémounou kou soupporténé dé, nhakhilou dépou nguér kébé kiniŋa, ganta goli bouré gnaniy, passke douna khami yédé, dé nhakhilou dépou nguér kébé kiniŋa, sélangue ala ga ag araga lomounou kou gana khorondi aragui woutou, sélaganti koli bouré gnaniyé, nké kén dé nŋi wakiléné na rémou ki kinaŋa. Kha ngana rémou kou kha kinanŋa iy <hesitation> anŋi maltraiténé, ante fossiré gnaniye. Doulé ngui ragana, dakhou ngui ragana, ti dorkssiri rondi féto ngui ragana, soro nga débe bané ké nokho gnakhé ké gayéy, alla ganagna ni yougo kita, gnékhi kén gnigo, yigo kéti wathia kéta ŋa nda lémou koussou moula nti woutou koundou méné nkha ganagna sér siré gna, ŋa tini nkina fana ké da kom diomou gna no nakha tane, allah kitiya ta oga fété, ah nŋa télé yékhi dé, lémou mpayi, séla gnakhé lagui, i sorogono, gui marana layi tonkha nkité, séli laganti sorogono kounŋa, ndi fay télé. Fofossouna massalanŋé gna, ogana massala ona gomou khané, séli yigo nganati, workhiyatou wathia ké léé gnakhé ké ranti woutou, wathia anda lomou na ndaga, rémé ga khoro nokhoussou, ga biré. nokhoussou, anta sankou ni yimé fabaye. Nké hakhile dépou guér kébé kiniŋa dé, rémé nga khoro nokhoussou, aga biré agna yougo wo, agna yakharé wo, anti sankouni fabaye, gue daga saféri douna nokhoussou kotay rini magati mah, mpaba kha, akha ganagna rén nthiré, angara mara kil marandi mokho siré, magati mah, mpaba kéni mina wala mpaba kha, anati an mpaba fay ké diamané foulané wala fay ké nokhou foulané, mékhén nkathié nŋwoutou ana khiri, khassouna kha fabani khiri aya mpossou khaga mé khibarou moukou. Yakhari nthiré nkén ndé, anŋa kén ndébérina lémou, kha nganagna yakhari mbouré nkouŋa, ana lémounou kou sankoundini fabaniya. akha rémé nti khaw sankouni fabay, aga khotowokhoto. khaya ndi kita domé. Aga khoto wo khoto tane, ana nkilou kou khiri nanti rémou kou rék khaya ndi kita domé, ah nkéké nda nhakhilou dépou ni ké gna kininŋa.